Dutaten wara mugəyi dlamu naɗuta dagai babu adla awaya dadauro ma kanari, nabarici labar kanarin nen iyu i'basu ganai kusku tun <hesitation> dlam na aman nakada bai i'na akshi harr gusku tku ina atu kada bebai kada acu gafa dagai wara gugzu na aɗan rankata nanchakshi gaada aɗankshi kawai, gugzuna aɗan tinum digə dinawun a tuaatlaa ciwun da miya yuwan a dlam na hour kayi yaye a aɗan to ammadu saina makə gangamin namakə gangamin nen amme na aɗangu. dak sukurgara har daɗigəri to aci kanari kuma dawagəri karak gaada da kare na aci nentu na i'yu na atu jadenja kwabtau tawan adiƙədi tawan a dikədi garun nabe dakai da dauro kunuk aɗan kanarima bugu, konin aɗan kanari indai a bugu benen to dlamin gəri da daura gərima awai a aɗan bai sedai kayi ka yibe dama na atu da pata amma aniɗici vaye bai, to zaman wara kare wato gugzau kanebke kana kəci da dauroma kare dadde nakshi i'kare nen sena ripcina miya kagu avərrargəri dakun keji gerufa dakun susugərru dayi da sakemin gəri i'da kəcu dabanci fau da barici fau dabarici fau da satici susugərin a dlayi dok da ifingəri dutapa adlayi dokdatfingəri se na cimne miyau wate ariwu, algemiwara cacpindawa daɗə naba jibna dlipa aikwak kenan gadda purdai aa nenagu ɗi kadu bulan nannangu ɗikadi bulan gusku yaye i'yuna dutatin miwara da dauro ma kanari ka gugzudi ci benin a gugza du.